Junaj sa refrigerador re' aka reh nira p'ajaksaam kotaq naye'emka chi paam por ejemplo je' tii k'uxb'al je' tii janaj sa afresco naye'emka chi paam reh p'ajak nirila.